Raha zaho olona raika sisa aketo ambon'ny tagny ah, <hesitation> matahotra my lo zaho eh, dilaky aiza aby sy moa olona jiaby regny no izao izy raika aketo oh, de raha ataoko alongany zagny, ah mety hoe hanararotra hihinan-kanina zao fa na izany na sy izany azany ah matahotra mi zaho.